Tsy dia misy loatra ny biby atahorako fa <hesitation> amboa no tena atahorako indrindra amin'ny biby marobe azony <hesitation> izaho manko a rehefa mafana be dia ndraindraika izy ohatra mba tonga dia rombotra tampoka.